Chumo rmesxik e mees qb'an ruk'ju mesb'al cha' k'o mesb'al ri xk'o pur rq'ab'chee ke ki'chuknik, chu mesb'al kb'anik jun xk'a'y kchuknik ri xk'a'y re chi'rech kir xk'eqtij, ki rmol ri mees, chemo rb'anik ruk'qq'ab' ri mesbál kchuknik, rech k'eb'elil qq'ab' qykuj qmool ri mees ruk'ri' kmoltaj k'chi'are ri ri xk'o rq'ab'chee si chujaay jun xk'a'y k'chi'kchuknik chu mesb'al si pjaay ri rq'ab'k'eeq are ri mesb'al ri'ri k'eeq kchuknik rech mesxik chu rmolik ri mees, josq'xik ri jaay si chu ajwi' kó ri mesb'al ajwi'ib'antlik ib'omaj, ke mesb'al ajwi' ki k'eyxik taq k'eyb'al no'j ri xk'o xu k'o ke mesb'al ki petik ri xk'oo naj ruk'rxaq chee rech tq'aaj, ki'b'anul ke mesbál ki'loq'ke mesbál chi rech rech rmolik ri mees rech rjosq'xik jun jaay rjosq'xik rujaay rum meesbál ki'loq'iik, no'j si ka'nsxik ri mees chujaay wa'chi'qachee e <hesitation> xaq pur ulew k'olik kchuknik chi'jun xk'a'y kb'anik chu meesbál, nu'j che kirchkuj ju mesb'al kchuknik chu ryakik mees chu rmolik ri mees arek'rchek ri'jun meesb'al.